Rô Karazan̈a zava manatsofina àby ren̈y zen̈y karà ohatra farara <hesitation> lokanga àby ren̈y trompetrazay fekiny donko fa misy kà rô fitaovana bôka ivelany any ren̈y.